קריך אויף די העכסטע בארג וואס איז מאוינט עווערעסט. וואלט איך צוגעגרייט אויך גוטע שטיוול צו קריכן. די נויטיגע צוגעהערן ווי די שטעקן, די מאסק, ווייל ווען מ'קומט אן העכער דארף מען האבן א אקסידזשן מעסק וועגן ס'טוישט זיך די ליפט. און אלעס וואס מ'דארף פאקן.